אַנָא כַּנְפַדֵּל נְקוּן עַנְדִי קֻוַּה נִתְחַכַּם פִּאלְחַיְוַאנַאת חֵית אֶלְתַּוָּاصוּל מְעַאֲהוּם כַּיַעְוֵּנִי נְפְהֵם אֶטְטְּבִיַעַה וְנַחְמִיהַא וְכִיּוּפַר תַּجְרִיבַה פְּרִידָה כַּתְּקַוּי אֶתְּתַעַאטֲף וְאֶלְרַחְמַה, אֶלְתַּחְכּוּם פִּאלְמְיכַאנִיק מֻהִים, וְלָאקִין אֶלְתַּחְכּוּם פִּאלְקַאֵינַאת אֶלְחַיָּה עַנְדוּ אֶתְתִיַר אִנְסָאנִי וְעַאטְפִּי אַעְמַק.